देखो सा हुकूम अडी बात हा <noise> अनाज बौथ प्रकार रा हेवा जवा बाजरा हेवा गेवे, मकां, चावल बौथ तारा रा हेवा। मानक एना खेना मा काम मा लवा अना अलग अलग जगा मता अलग अलग अन्नाज पाया जवा जस्यां के राजस्थान मा बाजरा न ज्यादा काव नो पसंद कर।